باه باش تعلق كواتر وأع الحيط، تمشي كواتر هكاك مالتالي، حط فيه مسمار و تحط فيه مسمار و لا حط فيه خيط ، حط فيه خيط خير و تمشي للحيط تعلق فيه مسمار تعلقه هاكا بالمطرقة و رباع الحيط، و تثبث أنو لهاكا لمسمار واحد بالكذا بعدها تحط الخيط على المسمار و تسقم الكواتر و خلاص و جوك باهي معناه الكواتر تعلق.